Eoa! Za zany ko mahita poketra latsaka zany hainao zahay kristiana ty leroa, hay! Io zany teknôlôjia mpesaina e, alaiko sary io bôkeo kaofa azoko sary ataoko annonce amy FB ane de anontaniko hoe iza moa tompon'ny zaka ty fa latsaka tary raha io, potraka tan-dàlana tary nge raha io e? Bôkeo za miandry to zay contact mety tonga eo zany kaofa misy micontact hoe za tompon'ny raha io hainy marikan'ny raha io, tsy manino ampodiko aminazy poketranazy io sady io koa e tsy mampanan-karena akay leroa hay.